I̱kee kunimíra̱ kuinchjáránia i̱tsie xi ku̱nimíra̱ xi kju̱a̱ra̱ tsi̱e̱ xi chu̱ ngijñá míxunra̱ñá xi subá i̱kie ngua kui chu̱ne̱ xi subá ngijñájan nchámajchané sá ku̱nia yaka mixúnra̱á xi sá ku̱ni tjían míee̱ ni̱a kuine̱ bueno̱ ni̱a anne̱ sasiennáji̱n xi ngijña mítjájmieji̱nne̱, chu̱ ngijña sásiennaji̱n níkiennji̱n, sa ku̱ni ngátsi matu jkú tjin jkúya chu̱ tjin íbi xi kja̱ndiena̱ji̱n xi chu̱anee̱ xi xi ma chiniene̱ tu̱a titjún ku̱a̱xáan ngatsi xi kúnímíra̱ jenrá ngátsi chu̱bi̱ne̱, xi i̱ke ku̱a̱sin nchámajchajin ngijñájannée̱ xi a̱kui chu̱ kui chu̱ ku̱i̱xúán xi tsénra̱ nejínne̱ tu̱ ku̱a̱sín tu̱ nchamajchá kúnimíra̱ kjiñáne̱ xi na̱xingíjña míxunra̱ané, ku̱ kjiña xi mí ni̱xu jñá ku̱ te̱ kjiña xi mí chána̱tsíe Ku̱ kjiñá xi mí chájnu kjiña xi mí kja̱ju̱ ku̱ kjiña xi mí tsja, ku̱ te̱ kjiñá xi mí cha̱'á, ku̱ kjiña xi mí tje̱ndába̱, íngu xi mixúnra̱ji̱n chíngi, ku̱ íngu kjiña xi mí i̱ke níchan nkjín chu̱ne̱ xi ku̱a̱ sín tji xi kui kja̱ndiebi̱ ku̱ tjinée̱ xi kúejñaniá xi xi majín chiniene̱ kjiñá xi mí ni̱nda̱ kjiñáxi mixura̱ji̱n martucha̱ kjiña íngune̱ xi mixúnra̱ji̱n xa xindi ku̱kjiña íngu xi mixúnra̱jin ndífi, ku̱ kjiñá íngune̱ Xi i̱ke xi mixúra̱ji̱n i̱ke xa ntsjín, ku̱ te̱ síjuanée̱ xi xa jmá ku̱ kjiña íngu xi xa pintu̱ ku̱ kjiña íngune̱ xi tsúra̱ mi̱e̱ne̱ xa píyú indi xa líjchi xí ku̱a̱sin tsúra̱ mi̱e̱. Ki ngátsi chu̱bi̱ne̱ subá ike kúnímíra̱ suba ingijña nchámajchajín tsen kuijín chu̱bi̱ne̱ sá tsiejien síju ntji̱e̱nira̱ mi̱e̱ ajíi̱n tsén tsjien síju ntjíejínni xi kui chu̱bi̱ne̱ tu̱ ku̱a̱sin nchámajcha jin ngijñáján bueno sá ku̱nia xi ji̱nne̱, xi chu̱ sasiennáji̱n yaju chu̱ ngijñá <noise> kúejñaniñanee̱ <noise> sa mijíenna ngá ngu ni̱yu jña míjíenná táni̱k'ieán <noise> tsén i̱bi̱jín tiña tjin chúu̱ba̱ne̱ kjinní tjín sá kámangíñá sá jó ora̱ jó ora̱ basien, sa ñu tíñane̱ ngu ora̱, <noise> Kui chu̱nbi̱ne̱ xi ni̱yujñabíne̱ <noise> puro̱ sinra̱ kjinie xi kakun mangu̱, ku̱kjinienganée̱ xi tura̱ yatá, <noise> ki tura̱ yatábi̱ne̱ tuxkú mí ku̱ sasienrá kjiniene̱ sá sá yajá chín, sá ikee <noise> sá ya̱nga ni̱tjinra̱nga íke kúnímíra̱ na̱chu̱ jmí, <noise> sasienra ngátsi kui tsajmíbi̱ kui chu̱bi̱, <noise> sá yaja sa lima̱, alaxa̱, askan tu si tsie tura̱ líspe̱ro̱ ku̱ sá méxi jku sínra̱ ni̱a kui ndi níma jíenní <noise> ngátsi nima jíenba̱ne̱ sá ya̱nga ku̱a̱sin mánaxú yabíne̱ ngua jku sásienrá kjinie naxurá ikie jka̱ ya nímabí <noise> kísa̱ní sá ya̱a a̱nde ká tu ba̱ne̱ ndé chokjúandé indi nímabane̱ ngaa̱ tsikangi ntjo̱ tsikángine̱, <noise> kui kjinie chu̱bi̱ne̱ Eso̱ a̱ ya̱ yaa xí ñá xi kui ni̱tjiba̱ne̱ <noise> xi ya̱nga ni̱tjinra̱ nga kee nga ku̱a̱sin má naxú ike ya nímabíne̱ <noise> a̱ ya̱ mangían xí ñane nga tsijien sin chúu̱bi̱ xi kuine̱ sá ku̱ni xi kjúechu̱ñá chutsíjieán <noise> tsjien káminchaní ndi̱yará chu̱bi̱ne̱, tsjádé kaba ndíyará chu̱bi̱ne̱, ngaa̱ tsúba kjitane̱ xi kjúéchu̱ñanée̱ sá jkú kásin chúu̱ba̱ne̱ xi kja̱ndiera̱ yanú kjinie yanú kjiñá ngu ya nímá ku̱ sá ngu ya mángu̱ <noise> sá káyañá nga kákjinie i̱kie ngátsi kakun mangu̱bi̱ne̱ a̱ tsijien sinnée̱ kábakjan kákun mangu̱ kábakján, a̱ mijnchindíéra̱a yájunabáne̱ nga xi kui chu̱ ngaa̱ chu̱ jñú míne̱ jñú kjíén chu̱bi̱, <noise> kúíji̱án yané tsjádé kúéndáa ngú ike na̱chan tsúra̱ mi̱e̱ne̱ kámicháña yáka ndíya xi ni̱ítu̱ xtubá xtubasá kjúán bétáñutáña ike kangaá a̱ ya̱ mesu̱ndusúnña xí ñané ticháña kícha̱ ticháñá mi kícha̱ xi tiché sá tiché ngu beiti dó tiché ngu diesisé ngu beite̱, <noise> tu̱ mi kícha̱nine̱ sá ku̱ni kui ndi chúu̱bi̱ne̱ <noise> Beyanira̱ ndi tésa xí munisíón mixúnra̱ji̱nne̱ majínne̱ sá kui tesa tsíñaba̱ kúíénira̱ane nga tsikjétsun yájune̱ tsikié ikie sá ñu tíña kábíenira̱á chúu̱bi̱ne̱ ñu tsíkjíé yajune̱ ñu ike fetsun yáju xi ku̱a̱mixunra̱ané, <noise> a̱ xi kúíji̱n yanée̱ xi yanú ku̱a̱sin kjin ta i̱tsieba̱ne̱ xáti fé xi kui chu̱bi̱ne̱ tu̱ xi kúíji̱n chuxí ngu béjta ngaa̱ jñúne̱ tsjádé kábéjñandé foko̱ kábejñandé káfate jkuine̱ a̱ndé tinindájine̱ nga tichuyári̱ chu̱bi̱ <noise> a̱ tu̱ xi fanie ku̱a̱nne̱ nga chu̱bi̱ pu̱ru̱ kee ki̱tsi fí chu̱bi̱ne̱, nuyájínra̱a nga fechú tu̱ chubani fánie ku̱a̱n ku̱a̱jínsín ku̱nisá kui chu̱ xi mixúnra̱ji̱n cha̱'á xi kuia chúu̱bi̱ xi kuine̱ ána̱a̱ xi kju̱e̱chú xi kuii̱i ku̱a̱sín ku̱nisa yasújkuni xkáa̱ nga kjuechú, <noise> fanie fí xi kuine̱ nga kjuechúne̱ kitje̱ nguxu̱n kjima nga kjuechú, ndáa̱ xi kui xi ni̱yujñabíne̱ majíi̱n tu̱ xi fanie ku̱a̱n i̱bi̱ kisa̱ nga̱ndé kju̱e̱chú fanie kjima tu̱ tsíé tu̱ tsíé nuyánira̱ a̱ tu̱ xi tiña kju̱e̱chú yanú tichuyári̱ xi jine̱ Nga a̱ndé káchutsíjiean yánú kixi̱ra̱ yánú tsjádé kábétaxkúnñanee̱ ngaa̱ timixúanéee̱ tu̱ xi kju̱e̱ kí kja̱ndiebi̱ te̱ku̱a̱ kjuaníea lí, a̱ tu̱ xi a̱ ku̱a̱sin máne̱ tu̱ xi fanie ku̱a̱n yanú a̱nde káyi xiji ngaa̱ ndá chunne̱ nga ku̱a̱n kúíéri̱ne̱ tu̱ xi kjúáné li chúu̱bi̱ne̱ kuijínne̱ sá ku̱i̱xunñanée̱ sá kui chu̱bi̱ tu̱ xi ska̱níé lí te̱ku̱a̱ kitsú kiská skjín ni̱a̱ kui ku̱a̱nga ku̱e̱ji̱ majínne̱ ku̱a̱jínsin íke sin xí chu̱bi̱ kui chu̱bi̱ xu xi ska̱níé lí nguníkjá ku̱a̱sin fáyujuta nagi majínra̱ sá tsi̱kja̱n sá ku̱e̱ji̱ ku̱ sá se̱ kjuenganee̱ ku̱ sa tu̱ kjúátune̱ a̱nda tu̱ inda tu̱ inda fí chu̱ba̱ne̱ majínne̱ sá ku̱i̱xúanñanée̱ sá sá tu̱ xi ska̱níe lí ajín tutji̱e̱n nga fíne̱ majín mangajín chu̱bi̱ne̱, a̱ndání tu̱ inda tu̱ chijkún tu̱ chijkún fíne̱ ngu ya̱a sá ndá bie ngúne̱ tu̱ xi jtsingáne̱.